Ukupendwa, eeh! navajitu vevite nde yaani wakupendwa sawa nunu ukuta! ndilondile indamwina ndinokilo dalulya akayau akahinza kala ndinokilwe, uwita ukulonda ndubi ukalonda ukumbula unumaja au uvu twavume votwise ukababa. Ungasove mumaji uvu ndita <hesitation> usova amadusi ukumbula ubaba, vamwana ndinokirwe nupalia une, uno kilikiki nditi inyumba ila ndinokirwe <noise> unokile inyumba unokile umwana, <noise> nditie umwana uju tama ndape sitama munyumba jira, eeh nitie inyumba ili umwana une ndikunokwa, ikumbusa ubabita ulinihesa kuhomba, <hesitation> lino uvu twawomba akahera ndebe, tukihomba ilyana ndebe utola ilingsi ilingisi ilingi uvalewa utwavalela kisilingi, au unagahumie mene moja basi au ngatole ing'uku iviri, vita bia kwatamake navo ukatama wunonu. Kumbe watuteka kuluhara ukutaji matama ndeti. wilola ukuta mutama vunonu mutama vansivi, ungawone mtama wunonu uwona watie hee numwise mulete mali ma- wene mutama wunonu, pumwiba muhili ikisa isi- isilingi <hesitation> iso vatajira avene iso vasovile, wibea wihilika, poumtamaka wononu numwana vavanu.